<hesitation> हर गर में कमरा भी रहा है, सोना का रहा है, कीचन, खाना का, बटना का तो एक कमरो असो भी रहा है। जेका में की मेहमान आओई, वोको बहुत अच्छी तरह से सजायो जाये वोका में गुलदस्ता रखे। भगवान का वो लगावज, <hesitation> फोटो होण, कुछ अच्छी सीन, सिनेरी, ये वो सब गुलदस्ता, वोका से घर का सजावज, और कुछ अपना सोना का कमरा रहा है। वोका में भी सास सजावट करेज, वोका में भी हर चीज असी सुन्दरता का हिसाब करेज, वोका में भी सास सजावट करेज, वोका में भी सास सजावट करेज। की मेहमान भी आवत् तो वो भी ख़ुश हो जायी।